<hesitation> sapet nepo ranii, kopaipoen lagook amuu sapet kokikong'etin paipoen laak pendi sukul kikonyor, tuguk tukul konyoru ngaa. Ako kou kitabusyek, kalamisyek, ngoroik uniform, akot en kweosyek. Ko makoui sapet ngisup, ngiyanyee nikipokeny atkinye kokiui sapet amuu kikipendi kiparua sokwapit kwa lakwet, nyikwal kalamit anan kwal kitaput. Ko ngiroo raini ko kikokaranit sapet, amu kikowalak ingeny. Akopo sigik chi piik chikikokokil gei ak sapet nekikokanapkei kotogos parak kokikokilgei piik, kapsa ngiroo kokikokaranit melen toku petusyek chakipo keny. Ki kikoroom amuu ki sigik chikipo keny kokiikoromen ako kimokoelewani kole unee sapet, nepo nepoiin nekipo petusye choto ak nyalilda nyalilwag chekimokomii amu en kingisup kisupi kele. Kokikoroom amu kimamii tuguk chechang kikorom kiuyi akot sikenyor chepkondok.